Yaa kasoo kuaa ya, ntakayuo i'in cuartoyo tavaa ntiiyo ta kuu kamavaao, ta kuu librerobao ntaa ña'a ntaa ko'oto vao, takixia ntee tiayuvao, mesavao ta kuntii libro a nta'a kaya ta kuuntiva ñaa'a valio ya xinuo ntee i'i cuartoo ra tavantiio aka ke'e na kuua ntaa ikaa tuku vee'e loo ntukuo na katavoa kuua ra, ika xiaao vituu kasa limpiar'o suku vee'e chi yoo savara xio ti'iya k- ya kitii valira tiaari xintuvaa ta sukuu vee'eva, ntikaatiaoa tantií ika xitaa va'ao sukavaava, tanti'i nixita vaao sukova kara vituu ika kiya'ao kavao mi pintura kara ta ika ntikayuo mi vee'e ra ta xaa ntakayuoaka vituu ikaa kanaao ke'e chi yio savaa pintura tukura kinii ntaa xia'ara ra kasara kue'e xiora, kaanao ke'e ra ta ika taakuva i'ina kooaka naaloo na kooa ni'ichi mi pinturaa ta xiaa xinio xaa tie'e mi pinturaka sii ntiko tuko tajao ra saara kooa ntookao.